माछी का ताजापन बचाए राखण का खातिर औ स्वाद बढाण का खातिर, फ़्रिज मां एक एक सी द्वई दिन तक रखी सकदा। येसी ज्यादा दिन रक्खी क माछी खराब औन लगदी अर खाने म खतरा बण सकदी। मच्छी शरीर कैं खराब न हो, ये खातिर माछी जल्दी पके कै खाई देनी नितर बासी मच्छी शरीर मां विकार पैदा कर सकदी।